الانسان مصدر كل شيء على هذا الأرض سواء آلات فنيه أو الات موسيقيه أو علم او كتب او اي حاجه اتصنعت في الحياة دياتي في او علي الأرض دياتي.. كان الانسان سبب اساسي فيها فا الإنسان هو الي بيصنع الفن من خلال الأ لات و ليس العكس طبعاً ، بس الآلات بتضيف طابع حلو لللفن بتاع الإنسان